Maro be zô izy Io karazagna lasopy an de misy a lasopy akoho an de misy lasopy atody a, de misy an zare an, de misy an lasopy légume a de misy kôa a <noise> tongotromby.